فيه حاجات كتير ممكن تشتغل عليها في ال <hesitation> بالنسبة لإنك تحوش ويبقى معاك فلوس أكتر وكده زي إن أنت تسجل اللي أنت بتصرفه بالظبط حتى لو اشتريت علبة تروح تكتبها، وتقول إن أنت صرفتها في علبة المناديل. <hesitation> صرفت مثلاً جبت فطار ساندوتشين. <hesitation> جبت <hesitation> رحت مثلاً في مواصلات مش عارف إيه وهكذا.